Antiimbi he, hee mmada húri blúŧi wi ma ngíyi, haahaŋ, we wii mmada gaa. Winooni ubiiŧa be uu tti mmada húri wi ma binti blúŧi, wima ngitilla fana uu tti mmadawi húra.